e beato ti che ti væ delongo à mangiâ feua che ti conosci coscì tanti pòsti donde se mangia ben. Mi devo dî che me piaxe ascì stâmene à cà perché de vòtte e cöse che fasso mi son ciù boñe però se ti ti sæ donde anâ…